Yaaa na taa tu'ui xiinto chi na kakao ñuuka, taku i'in sana taa kuantu ta i'i chiñu kuaja ra vaxiatantu ñuu ra kitaa kuu tantu xii leso vali kachintu xiaari kua'ari kartera, xia tii ntikuañu'ka ya'atari kakuri ñuu, tii ti'í kaa xia'a tari kuari xaantu vaxintu, ta tikuayu kaa xikari ñuu taku kixintu te'e ta ntiuxi sanantu tee lanchi vali kiviri xiaxiri le'elo vali tikaya yaka kua kixa taami tikuayu'ka lakuiika kaantu xii, tikaa ta ñuu kixia safi yia'aka kiviri ta itu xintachi sanantu xiaxivari ntiuxi vali sanantu <noise> tu tika kuri, yaka kua kixa miiri'ka kakuri ñuu a ta yotari kakuu mii tuku leso vali'ka kaku miivari kaa, taku ti yaa timaa'ka tiempo ya chiyoo yojo abri i'i ninu yukun ta'ari kuari ta ni xiaari nuu yio itu'o ika ta ntiji ra katia ya'ati nujunio i'i tavantiiri nujunintu saa kua'a tukuntu tukuyu tukuntua saa kixavrika kakuri ñuu, tika kumiri yo'o xinitai xikai takui sana ra tika kuri yoo, na tatu'ui xiaa tikuali kakuu ñuu lirru'ka tii tiji'ka kakuu vari ñuu ti'í vali'ka tataniri kakuri, kakumiva tari su tika kutari xiaxi loo ña'a tika kuri yoo ta kuachi nujuntu te'entu yo'o.